غوره ده چې په لمرنی ورځ کړکۍ پاکې کړئ. لومړی، د اوبو او صابون محلول جوړ کړئ. یو نرم ټوکر یا سپنج په محلول کې ونیسئ. وروسته کړکۍ په نرمۍ سره په سپنج یا ټوټې پاک کړئ، بیا یې وچ ټوکر وکاروئ. د کړکۍ په ګوښه کې ځانګړې پاملرنه وکړئ چې هیڅ ځای پاتې نه شي.